टेलीफोन एक इन उपकरण च दूशरों बात अनुमति दींदू। चाहे वा कन मी ह्वा जब हम बात करदा त हमरी आलाज माइक्रोफोन मा जांदी। वे कू बाद सिगनल भिजदू टेलिफ़ोन आवाज थै सिगनल मा बदलदू। सिग्नल टेलिफ़ोन नेटवर्क मा आंदू फिर एक दूसरू व्यक्ति तक बात पहुंचदी।